ווען א פייפ ווערט פארשטאפט קען מען מוצן א פלאנדשער עס צו עפענען. די וועג וויאזוי מ'טוט עס איז מ'לייגט ארויף די גאנצע זאך אויף די פייפ לאך און מ'דרוקט אריין. דאס מאכט א- סאקשען- א צוק, סאו ווען ס'ווערט א צוק קומט ארויס וואס איז סטאק פון אינעווייניג.